﻿Oimeko opaete tëtaguasu reta jëta rupi guinoi tembiu, verdura, ani kua äpo fruta jei supeva jaema ouyave serëta rupi, añeteko yande se jaeta supe rerta de que omboaporova vaera <hesitation> kua yande ivira fruta ometava jare ikavigueva jukurai yande yagua jare jeje yaikova, mbaetitako äipo amöguë oikua kavi mbate oikuapotavi erei yande yaesakata supe jare mbaerako ikavi jare kiraiko kua tembiu yandebvoriva